أول حاجة في الجهوة نجيب المجرش، نحط فيه المية، ونحط البن بتاعك، والسكر ما تكتراش <hesitation> وحطه خليه على المية خليه عالنار أول ما تغلي الجهوة ما تجيه ترجع خلاص نطفي عنها، ونحأول نصب الوجه الأول بعد تالي نصب الجهوة ما أحلاها طاسة الجهوة بالبن المغلي.